Ipuereko ñamoiru ma tembiupe ñañono jaeko ma jaƚva reta aguƚyearako yande oajaete yandekƚra paraete aguƚyeara yande mombaerajƚ, esa opaete mbae tembiu yayapo yapoiño yave tembiu aceite pegua aramueteko ipuere yande mombaerajƚ, pƚsƚiko yande jaeramoko yayapokavita opaete mbae jaƚva reta ñanaro reta ndie